Cume fiur l'uma le röze, le pimpëtte, le pimpinele, le gensian-e, le urtensie e i turnasul e pöi l'uma tüti i fiur chi li d'la muntagna che però sai pa për ezempi a ie ël piumerlèt ch'al e ün'erba che truvuma sü e ël genepy ch'al e co 'na fiur